Nonoji faɗe meɗen, e wodi mukkuje, e wodi corke, e wodi feffeje, e wodi gaɗe balli e wodi faɗe guri, E ɗon kan e woni faɗe ɗe anndiraɗe leydi maɗen.